Vitnamini ada ishia biria won akii litreature faa jira aminen shereeene hinkabdi dumi tadibine won ishin sherekeetu luna new year yedeni won sune hishereketi tun amine kabila achisun jirtuu shatama afur ak nam wolba afanum issa dubeta iyo akinin iishuu iyo aminen ada isa kabuu dumi taa groupusun tok tadibii maka ishia mongtan nadif iyo ama the karr yedeni